I animai chë l'ai pi pur a sun le serp përché certe a pölu esi anche velenuze, cuindi së a të mordu a pölu feti bin mal u adiritüra a pölu fete möri